Seost ma väega arvo ei saaq, a <hesitation> või-ollaq sis iks um eetiline, ku tä nigu kõrrakaitsõ hääs um tett, ma olõ-õi kimmäs, ma ei saaq periselt arvo, misasi tuu um.